د نړۍ د مشهورو جامو ډلونه دا دي: ګڼد افغاني، ساري، پنجابي، لهنګه، شراره، د واده سپین کالي، یخندوزي، غمېداره، مري داره کالي واسکټ، پټو، کرتي، پتلون، یخنقاق، بلوز، رسمي او محلي کالي. همدرانګه اوږده دامنه، لڼډه دامنه، تنګ لمنداره کالي. قناویز، چکن، چپنه، لونګۍ، بالاپوش او جاکټ.